Rabte kə ndə kanaa u kaa se ma kéé nowá, kéénokawa a fom ə ndə túú, kənan koa lumuwá nə tiri túúwáno nə tiri áátəm yáne nə tiri madabəna, mee nə wonə kənə ti túúsiyo a ara nə nəng áátəm yáne nə bad mbə bad badbə mee ɓa fíinə, ɓa fii rab, tatən ka kaɗ kééno kawe ko kəi wee nakən ko yi wee nakən day, meeyi ween daunə kə too kimbawáno unə dukasəwa nən yo ma yar tiriwa mee nə yona, ale naa yo kéénosiyo dən nə təmba a hamfina nə sake nə tiyaa ara ɓa wee yab, mee nə werən mee ééwá yin ween yab har nə pəta mee ééwá kééno kawa kadən yab kwalaari nə kóo, kənaa kóó, kənaa kóówa kənə ti mbəráá kwééta bəna, mee nə ti mbəráá kwééta banə nə tii em kiiyasəsa nə soɓo, mee nə sobon mee mbəráá kwéétasəma yi fírnə na too em kiiyasəma nə badaa mbəráá kwéétasəma nə tung ara nyaa u kaka nə kéésəwa keke keke keke mee yi fii wana Yi wáánə weɗe mee weenə nə to bəráá ɓəna na yá nə ɓaa nɗa ham nən, ə ndə yadda nən isa noma sink noma em kiiyaɓa a ma kuma kwééta’ ita kaafin ka káá a fomo nə taa túúra nən káá nə noo em kiiyaɓa naa sáá kéé lorowa ma tase, kaafin nən káá na sáá pitara kumbura ma tase, kaafin nən káá na ɓal ɓalo nə se ma kwééte em kiiyaba ta, sem féé nən sesə ma túúwara kaafin nən káá nə yá em kiiyasəsa tase sem ɗáánda nə tii tiri nə baɗa ma kimba wáno ngék ale a yau kəuwo ngaa ə ndə noma ɗəm maaso peɗen